Novely zelandy an̈y ndreky zen̈y manana, <hesitation> miôva hôva zen̈y ny matetiky miôva hôva ny afanan̈a amin-drô an̈y. De koa fa hivera ndreky izy malefaka, ikoa fa ete ndreky <hesitation> iô iô koa toetran-dra aminany in̈y <hesitation> tsy de manintsy be bôka Novely zelandy an̈y.